जस पोलेंड के संस्कृती ह, तेंदे नाच गाना खूब हो, और विदेशियों का मान सम्मान भी खूब करो और से दैनिक काम करने का आलसी से होन।